<hesitation> dekú nani dikuin dii arroz, arroz con leche nanixhí, inkati'an dekuta jan chedenró <hesitation> comida arroz tuku, kandí ché chindó verdura ana xhindó, verdura kó ko arroz nani nri chinana té nri kó arroz en ak <hesitation> enixi yii kuxhi kueni ni xi ña ko inga tipo arroz tuku kende jan nre xhinana nri he xhinana mití nde tendiajan xhidakendó <hesitation> ohá xhinendó arroz con leche tulu uj. <hesitation>